Bon bie pie-pie oninu leh leh chie, bie lehlenu ari ade iruleh hay kie leh nu, obieh leh ochie o'h leh ofieh oyeh ade ari mpi ari ochie ari lyieh ori kie leh lernu leh mpi ari bie ochie-ochie ari ILyiel endieh ori kie leh lernu mpi ari kie leh lernu leh mpi ari kie lehlernu epo epo ifiele ari lehbie ari ochienn mpi ade ochu oninu oru-kie yurro lyiele iwu leh bie leh nten-bie leh nten